<hesitation> nowenya khukaba mukhaya nowenya kukhaba mukhasi kabele makhuwa tofauto kenya uengo mmkhana wer shikana ulia kho umetesie sichila abakhana noenga abakhana shinga eshialo shiabulano saino abana bakhanda ba bulano baluo saino ni batii sanabenya khuikhala muchikhari <hesitation> no wenya khutesia mkhana mkhasi shio khuranga lazima uenge <hesitation> ewabwe ne abandu baambiashina ewabwe ene eyo mwana mkhana uno yakusibwa anena munjira sina sichila unyala khutesia mwana mukhana noonyola aundi mwana mukhana no amundu animishila kata amalwa nombano umondu abula kata heshima khumusasha tawe. Nomundu aundi yakhosia luyali kata munia inyene ya anilanga aundi mwana mkhana ulya nomundu yakhuya kata bebisi bebe kho kenya nowenya khutesia mwana mkhana kizima alondolesia mbu omwana mukhalia ulia <hesitation> iwabo neena ne bandu kabila sana kwanza newakhamanya orio olondolosie omwana mukhana muene ulia yakhila mjonjia mundu wesia bebuli luyali nomba nemundu alikhoyo muchwa sichila anyala khunyola mwana mukhana aundi wenya umetesie ne aundi mwana mwene mwana mukhana mwene uyu aundi ne mundu aundi wo khola kata mba <hesitation> nanyola ne omundu <hesitation> ularidika ne musacha mulala taa mumurela munju na kumbe. Chuche ulerenga amanda munzu kecha khukhusamba lasima ulondosie bulayi amanye urebekho kata jirani wanilanga ilyo mwana uno nemanyanga ano amenyenga khunjira shina, aundi khe yakhatekha khubasacha aundi barano aundi uli msacha wa sita ne mundu wa khumenya ano nekhaibula mwana nilao achia ano aibulao mwana anilao achie aundi aibule mwana nakhola mbu wakhanyola mkhasi kenyakhana ulondolosie kabisa umanye mbu iwabwe bwanulanga ilya bwamenya muinjila si nomundu yamenyanga ingo wabwe nomba ali mundu yakhaya bebisi bebe nachia namenya nairobi ilya nabe akhole kindu bilakwame tawe, kata abalala aundi beba berayo kata bandu nachia wituyakho mpaka unebekho majirani mwana mkhana yuno ne mwana waambia shina, nonyola wakhamenya, nowenya khutesia urio nonyola wa khutesia mkhasi mlayi lakini noocha uitupanga khu mukhasi kho wenya mkhasi olanyola mbu aundi uteshie mkashi aundi uteshiele mukhasi wa bene aundi utishele mukhaye wa bene aundi yakosana ne umusasha abundu nekalukha iwabwe yakhamalao imiesi chibili chitaru, nochia omubukula umura munzu naakhubola siyali yatekha taa na aundi yatekha ali nende bana bataru nomba banne, nomurela munzu mwakhamenya nonyola mwakhama miezi chibili chitaru nocherera nonyola khusimu abola nende wina abola nende omusacha undi uno. <hesitation> khonila akhulukhakho yeneyo yachakha uo yabulakho khuchinda etwe eno enje ndoleka abebisi echije kuchinda opara achie khukhola bebusi babe kumbe khandi akhalukha mu lukhasi luene luwa ari luwa lukhuanga bulano ibe watesia mukhasi yatekhela masacha ibula akona kha ibue achia akoraho ino kho nobulei sana nawenya khukhaba mukhosi mukhasi ulondolesie sana etabia yiye ulondolesie sana emima chichwe ingawaje sonyola khumanya mima chiosi tawe lakini chibeleo chiya muhimu sana chenye hananga umaanye umanye ne mukhasi waba watekhako nomba ne mukhasi ulinende abana nomba ne mukhasi wa khuchenda chenda mara ali mwenda mara ali msokoni mara ali msokoni ino umanye kabisa sichila unyala khurela munzu manyola si ali mukhasi unyala khuraka kata chifwa mumukhunda ta wenya ukule buli shindu nonyole aundi mukhasi unya wo wakherela unya shi ali mundu wa ayala khuraka lukhubi ao muaye mulya ta shindi mundu wakharaka kata sukuma ta sa ali mundu wo onyala kuruka ingoho ta lowikha ingoho lonilayo nerula wakhalekhayo ingoho lonile no achia ubukule ingoho uchile khukhusia akusile khulombela chifwa ouka aah khano khandi kali makhuha sii nopfunile matamu alere munzu wafunda matamu magania kako kabili ubakano kocha khundusia mwaka kuchakia norula yakhataya nikorokoro chitani. atayile nikorokoro chinne neenga matamu kwayalekha unyola matamu kawele kachie yabukula amatuma wakasia wachia khuushakilia nomba kata abandi babeleo. Onyola bulamu bwakhuanza khuba butinyu nowenya bulamu bubee sa bulayi baa nende bindu khusindu oba nokholonga shindu oba nokholange shilia neshindu shikwame shindu shilosumbula wasio taa baa nende bidii nikhali ne khulima lima nende bidii noli mwana wa eskuli ochia khusikuli osome nende amasomo kokonende bidii wicho kunyila bulamu bubwo nyasaye umanye khandi noenya uli nendo bidii alakhuikulia milango cho ulaperenge chonyala khuikula tawe na onyola bulamu bubwo bwakhaba bulayi noli nonukanga chingokho onyola saa chingokho chichyo chili saa bulayi lakini noba mundu wa kuichimilisya noli mundu walaana luyali tawe nonyola kate ingombe aundi noruka ango imala chimiesi chitanu chinne ifuile achaka khureba sichila chingombe chino chifwa nomba chingokho chino chifwa ni shina ne mundu yakhandoka kumbe ne etabia iyo ibibi siwenya wasio ta nomba aundi walikho abundu nonyola engombe ya omundu imoni nefutukha nomba walikho abundu noira ingokho ya mundu shilenge nomba wainye kwa imononi ingombe nefutukha kho basi wesi si uruka ingombe taa nonyola nawaikanire mubwoni mumwo tawe ebindu bene ibi khubiruka ne khuba butinyu nonyola bulamu bwakhaanza bure sichila bulamu bwene ubo etabia indi khandi isichinzianga khandi ne bana bene khulila bano sanasana bana ba shikhana onyole mwana wichire umaide omwane mukhana uteshele abundu. Kho kachile wenya akolukhe khonowenya khutesia mkhasi esindu siokhuranga ukhakhaba mkhasi we tamaa taa shiakhabili uenge bebisi babe babe bandu ba heshima chia khatani abhe mkhasi anyala khuchia mkanisa alonde makhuwa ke likanisa alonde lukhuowe liene bulayi bwene sibali achichanga mkanisa taa anyala khuchia mkanisa na aundi achichama mubili nosolalanga amakhushi ke bible ibola tawe kho wenyakha ulonde amakhuwa ke bible ibolanga nonyala umukhasi anyala khuchia mkanisa mkhasi unyala khinaka chifwa amukhasi nyinamwana nomba samwana anyala khukhuwa linyali akhunecognize kweli watesia mwana wukue amwene uyo no umukhasi unyala khumenya ni naye lakini noba kata msihi khuchaka khuminya neikhalakho kidogo onyola esimu ndumirekho shilingi miali tatu no olola mesiage <hesitation> ndumirekho shilingi mia tano ndumireko sijui nonyola mkhana wetabia ino nomanya uno kata nendera munzu onyola mpaka nimbula mambesa si khuicha khumenya ninaye bulayi kho no khaba mwana mkhana nomba nakhaba mundu wakutesia ulenga omundu oli nende heshima, mundu yachema likanisa ne omundu nye ango'aye yowenya khotesia ino ne abandu bali nende luyani nebasi mulanyole nimmenya maisha kenu ke lukhasi kechakuba amalayi lakini nokhaba bakhana bene bakhana bechitama bano kidogo nenya khucha ino nenya khuchia eno nonyola bulano shionyala mutashana naye munzu. Khakachila vonyela okhukolukha. kho niwenya khuteshia omukhasi, okhave shindu sho khuranga akhava omukhasi we tamaa ta, shakhavili, wenge avevusi vave vae avandu va eshima, shakhataru ave omukhasi anyela khutsya mukanisa. Mani alondanga amakhuva ke likanisa vulayi vyene, shikali ombu khutsitsa tsa mukanisa ta, ma awundi otsitsatsamo tsa mbiri na solondanga amakhuva ke ebible, okholanga. Nonyola omukhasi unyela okhutsya, mukanisa. Mukhasi unyela okhuraka etsifwa. omukhasi wa nyina- mwana nomba samwana, anyela okhukhwa oluyali. akhuricognise kweli wateshia mwana wuwi. Owenoyo niye omukhasi wonyela khumenya ninaye. Lakini nova nova. kwa mfano mshiri kate khwanza khumenya ninaye, niwikhalakho kidogo onyola esimu. rumirakho tsishilinji mia tato, onyola emessege rumirakho mia tano, wo rumirakho sijui, nonyola mukhana we tabia kama irio nomanya tsa. wuno kata nerera munzu wuno mbaka nembula amapesa shikhwitsa khumenya ninaye vulayi tawe. Kho, nokhava mwana mukhana nomba nokhava wokhuteshia. oenganga mundu ulinende heshima, mundu wachama likanisa, ne mundu wa ingo wavo wenye wenye khuteshe nomba wenya wuwenya khuteshela, ino na vandu vali nende luyali vaasi ondi witsakhunyola ni mumenyanga vulayi na maisha kenyu kolukhasi ketsa khuva amalayi, lakini nokhava vene vakhana vene valinetsitamaa vano hoo kidogo nenya khutsiayi nenyakhutsiayi nenya mbu lano kata sheteshi onyala khunyolambu mukhana somenya ninaye munzu.